Nkaa mbanga wiima, nka mbanga-mbanga wiima, <hesitation> kuugna la ignéname, wiima i locka bhangha mini. Ignéname kuugna, kudatimi, kuugna nooné, ghune mu kottu-gn-gn-gnoju nsiigi ma laghi ghune nféé dongtu nsiigi ma laghi. Ignénami, nruu rundutu-irundutu, nruu docké féstama, kanré-ku-kuubama incok, rundutu. niiroma déck igniti. han niiroma ngnééde, tiinama ibuune, niiroma ignééde. Niiroma ignééde foo waama nsiighine. Ignééde. Waama nsiighine, ignéname mi dari mbééla niiroma ignééde dan, ignéébé dan, gnééde foo ngwii nthiigh. U-bhii nsaa nini biidickma la ithiini. Ithini a biidickma lé, biidickma la nruu buuwo ithiini, bhuuwo ngnitima, bhuuwo buudena igniti